Pasal yang teknoloji makawatir ti sakarang ti iti nio yang anak-anak ti monong aru teknoloji tokou moden canggih samuapun tinggal di hujung jari' tapi' yang makawatir tokou ti iro ti makaaya' da yang sa' isa bagus bah dalam teknoloji ti cuntuh macam aru main game um malalaikan mambuang masa kalau iro masih biskul terpangaruh dengan yang sa' sihat daguang talipon mimang mangawatirkanlah terpengaruh banyak pangaruh yang sa' nini' sa bagus dan antad tokou antad da nagara' luar kan facebook ti sakarang canggih.

Lainkah nini' tokou ti mapandailah um tapi diantara nunu-nunu idayat tokou da rumo-rumo yang guangnyo abak-abak atau pun iyo lebih iyo ada darah gemuruh ti um . Sunsubon tokou iyo lebih kuolah lebih tenang lebih bertanang bersabar dan adalah ayat-ayat tertentu yang sunsubon tokou membaca supaya guangnyo sentiasa' tanang. Kalau isa' mimang memang ino mangaya' nini' da pambawaan dirinyo sama ada iyo sentiasa' atau pun berlaku masalah gementar gementar disiyolah jadi' kalau oku mambaca oni' oku da al-fatihah no insha Allah um isa nogu barapa' kuo tanang-tanang nogu guang ino onilah.

Kajian maka sajarah ginorongunku da iskul ti um miso um Sejarah Malaysia, aru nini sejarah um kemerdekaan, sejarah Melaka, kalau Sabah ti um cara Sabah sumoluk da persekutuan Malaysia, majadi da Malaysia.

Ih mogilo binatang bisa' mabisa' lainkah biasa' ino mo binatang mabisa' ti mogilo da yanan komuniti jami' seperati nipo lingangait um indumaih um ih mogilo ino ino yang kalau nakakokot-kokot makapatai.

Oku kalau yang pamuzik kalau panyanyi yang mapakaiku yang dulu-dulu' iti nio iro arwah Salim pasal um lagu-lagu' yang dulu-dulu ti ikou buli faham boh nunu yang disampaikan melalui lagu jadi' siyuk iro manyampaikan lagu-lagu' do um iro kuo ti macam lagu nasihat boh kalau iro Salim ti iro Jamal Abdilah ti , iro Uji Rashid, Hail Amir, Sharifah Aini jadi' siyuk makarati' ikou kalau iro manyanyi aru panyampaian yang ikou buli faham kalau iro manyanyi.

Paguam magiyum de paguam de nagara' jami' ti um mongoi oni uma' da ulu-ulun yang makatutun da um pasal guaman ti aru nini' sarikat-sarikat guaman boh ino ino bat ngoiyon umaa' mongoi mi mikitaak da perkhidmatannyolah.

Teknologi kuo makawatirku ti aru duo miso teknologi talipon kuo makagame mogilo-gilo yang kuo koduo AI. Kuo game mogilo-gilo ti marusak da pikiran anak-anak. Kuo AI ti por porolu hati-hatilah panggunaannyo aru mabalut aru isa'.

Kalau yang alat-alat muzik ti um biasa'nyo kalau okoi sinunsub bamain ti kuo oni' rapana' atau pun balajar rapana' um okoi ti um kalau dulu-dulu' arulah bamain da barang gandang roti aru aru nini' barang gitar roti tapi sakarang ti isa' no bamain nogu da umur jarang-jarang nogu bamain da alat muzik roti tapi' bulilah aru nini' pangalaman.

Isaku nogu barapa mogondomlah nunu nga tounnyo oku mula-mula aru talipon tapi kalau talipon walai um musim oku mangira da Gadong ri sambilan belas sambilan puluh dua ri um aru nio okoi nanyambung da talipon walai um talipon da tulu da yananku miyan da flat guru kemudian da walaiku monong da kampung um mimang salapas tatiri mimang okulah nanyamabung talipon jadi padaku talipon no panting untuk tokou mampasampai nunu nunu info atau pun barita pada sangkatabinai tokou atau ahli keluarga sama ada info yang kecemasan kegembiraan dan sebagainya pada joki inolah.

Nunu iktiviti da iskul indu yama misti maya nunu oni iktiviti kalau aru mesuarat mongoi mesuarat kalau iktiviti gutung ruyung iktiviti gutung ruyung ngoyon um masaruk nini mampaguod da cigu-cigu nunu no nunu gaya'nyo um bah iti palajaran anaknyo da iskul no um manu.

um kalau yang mapajalan ti aru nini mapajalan-jalan da barang rubah no barang biskal no isa nio mosodu pasal sakarang ti lain macam dahulu isa nogu tarang barang matu roti jadi arulah mama mapajalan da barang rubah ti isa nio mosodu kawasan-kawasan kampung oni mogilo nogu rubah sekarang ti jadi buli nini mapajalan da rubah.

um biasanyo kalau kuo ti buuk atau pun carita' anak-anak tampatan yang kabilangan ti yang berkaitan dengan alam alam kanak-kanak no lah musim iro maranik toyo buuknyo kalau kalau buuk mutu buuk mututuo mana at iro rumati' ada buuk yang ngam da anak-anak no lah ino yang kuo.

um Salah satu caranyo untuk tokou mamaruang da kredit ti mimang tokou mongoi da kadainyo yang sepatutnyolah kalau mimang to iyo talikom <coughs> kalau iyo mimang talikom um tokou mongoi da kadai talikom sama ada tokou mamayar da kredit atau pun mamayar da utang atau pun mamayar da bilnyo jadi bilnyo akan datang sentiasa ada um kalau talipun pun macam hinpun atau pun talipon tangan talipon kariam yang ada sekarang ti mongoi oni tokou da mana-mana macam oku tune talk mongoilah da kadai yang ada tune talk tokou mikitambah da kredit dan sebagainyo lapas tokou mamayarlah cuma bayarun sadalah macam oku mamakai sabulan-sabulan progrimnyo sabulan mai' sabulan mangisi lagi manyuang lagi nai' sabulan manyuang lagi um macam manulah.

Partama-partama kali oku nakalap da talipun um lakat lagi oku baguru da Universiti taim tino nakalap ku da talipun janama Orange kuwo tino sama da atur laid um maka sms malap manalipun oni um aru nini um mesej ba- mesej gambar.

Yang iti-iti um parkara' yang biasa' korojonon kalau untuk kakal sihat no barsanam lumilik-milik mapa mapasalura' da umos um ino macam um ikou mo rajin-rajinlah eksisais maksudnyo sanaman um manyimbul-nyimbul titikiak sakarang lagi totuo ti ala misti' manjaga' kasiatan supaya kakal sihat rajin -rajin um mangalilik-lilik mana' jadi' umos sumalura' jadi' yang panting untuk kasiatan kalau umos tokou sumalura'.

um Kalau sayau ti da pogun jami' ti um sama ada Liliput jangan Anak Kuda' kalau muzik tradisi um sama ada Gimbal Corocop um kuo tino um pamainannyo basama'-sama' da kulintangan.

Biasa'nyo kalau yang um ari kalairan ti okoi ti mangaal nini' sakali-sakali' da majlis hari jadi' doa salamat anak-anak iti rajin mangaal da sambutan-sambutan ti supaya isa' makaingou jadi alan do da majlis majlis um doa salamat um mangingat bah iti da ari' kalairan kalahiran jadi maparas nini' manu no jadi' tokou aru mangiratkan silaturahim isa mosodu' kandu da mututo.

Oku yo teknoloji ti isa' mangira' da umur sa' mangira da umur tatapi' kalau po iyo manguasai' mapandai anak no mungkin iyo iyo lebih kuo lagi maju'lah daripada mututuo kadang-kadang aru mututuo no isa' bara sa minat isa barapa' makapakai da teknoloji no kadang-kadang iyo matataklah jadi' ino susah mau giyaan kalau ukurannyo yang bezalah.

um kagamaran wagulah selain daripada ada' ti kalau oku diberi' peluang cuntuhnyo um oku balajarlah um kuro gaya' bamain miuzik cuntuh um bamain miuzik gitar jadi' sebap kalau mangira' kadang-kadang aru nini' iraan tokou no ada melibatkan mo manyanyi main jaan bamiuzik jadi' kalau aru kapandayan no sadikit-sadikit oku rasa' ino buli digunakan um buli digunakan untuk um lebih lagi kepada memacu atau pun mamangkin anak-anak tokou anak-anak ranik balajar sambil bamain miuzik sambil balagu' buli masuklah nunu-nunu oni' palajaran pada oku ino balajar oku da bamain miuzik gitar.

Iti kalau anak-anak um tampatan ti biasa'nyo aru nini' carita'-carita' yang yang sudah barjaya' ti um aru macam iro sekolah tinggikah nunukah um nakasalura' antad da kuo lebih sama' nini' taraf macam ulun-ulun bandar jadi' sakurang-kurangnyo iro isa' kuo boh maksudnyo kabilangan nini' tokou anak-anak tokou barjaya' sa' nini' matatak da rumo.

Kalau gaya bank manontu' da duit ku salamat da bank um aru kan ngarannyo PDM PDM ti samada mamajaga samada mamajaga um duit tokou supaya kalau aru macam-macam isa salamat disiro mamajaga um buli malap malik duit tino.

Matatuo sumapak da anak momulok ti parlu aru kuo lah um kamairan masawat lah sabab kalau isa natudu um isa mana iro mau gumaul ino jadi paksalah matotuo no majadi da anak-anak.

Partamanyo ino nio pasal mas masalah sosiyal no kaan lagi um sampadan sada sampadanlah jadi nunu nunu oni sabarangkan sama ada majaatkah mabalutkah semua aru sino jadi anak-anak tokou ti pun mana yang sa kuolah Allah.

<coughs> Kalau aku um bariat untuk manjaga da pikiran siat ti tanang oni mambaca baca da buuk um santai-santai um barsama kaluarga ino nio pikiran siat ti isa macam salalu bapikir yang kuo so kana banyak rihatlah istirihat isa buli talampau karja-karja barat misti tokou mamajaga da pikiran tokou manjaga da inan tokou dengan cara yang um bartanang.

Da yananku miyan ti pariama'nyo um kadang rasam kadang molosu' aru nini' liud kalau rasam masapu um aru liud.

um Bakaitan dangan sukan ro no oku ti yang monongnyo suka ni basukan contohnya bola sepak bamain bula la babula sabab ino nio sukan yang antad da manini da parmainan babula berbanding dengan sukan-sukan wokon yang lebih kepada panggunaan duit dan sebagainya babula ti isa okoi da zaman mamulok ri zaman oku baiskul dalaid ri bula no pun murah jadi bakungsi okoi saringgit saorang kalau ada tiga puluh orang ada tiga puluh ringgit um magium lah okoi da bula um buli nio bamain bula um jadi di antara sukan yang makasanang da guang samada bamain mau pun mongontong oni[um] babula la anu sakarang ti nunu nilah kajohanan asal babula ada siaran langsung da TV um buli lah mongontong bah.

Kasiatan ti makawatir kokolod da nagara jami pasal iyo iyo nini menentukan no kamajuan negara bo no kalau rakyatnyo isa sihat tingkuro gayanyo nagara buli maju.

Iti pasal talipon bimbit ti mimang tokou khuatir nini' pasal daguang talipon bimbit ti macam-macam bah makito tokou jadi' kalau buli tokou ti manasiatlah da anak anak-anak maranik supaya isa' talampau mangapit da talipon ti makagagau kanyu da totuo balajar pun sa balajar maalar nogu mongontong da talipon lapas ino makakito da gambar samaru'-aru' gambar samaru'-aru' ih pangaruh kuatlah mimang talipon ti mimang makasusah nini' daguang mututuo kalau sudah anak-anak nakakapit.

um Pariama da yanan jami miyan ti isa nini berapa kuolah sesuailah da negara jami nagara tokou kan tokou ti berada di negara khatulistiwa jadi iti nagara-nagara khatulistiwa ti sa maru musim kalau pun rasam rasam aru karau sa ari dua ari atau sada rasam jadi panas kalau nagara tokou ti ialah cuacanyo um lembap sepanjang tahun cuacanyo pariamanyo lembap sepanjang tahun makna yang mana rasamnyo jan karaunyo sentiasa ada lainkah sama da negara wokon negara-negara garisan khatulistiwa ti iyo sada bermusim sada ampat musim yang tertentu iyo musimnyo sama oni dari awal tahun mongoi da akhir tahun iyonya tetap sama.

Faktor kasiatan molin kah molosu kah magat kah magaan kah mosodu mosomok sumumua majadi pasal ikou sihat terutama sekali macam korojo nunu-nunu ni' korojo mu kalau suda nopongo um mokompod oku kalau isa lagi nopongo apa hal.

um Yang perkhidmatan awam ti oku yang da fikirku panting um macam um talipon awam buli nini' ino perkhidmatan awam nini' kalau buli kalau aru yang lagi macam um karita'-karita' yang khas mongoi pangalap kalau miyanan-miyanan ti tapi sakarang ti sada nogu barapa' ogu yang macam manu no paringatan mau' panting oni' yang aru biasa' oni' macam punduk talipon ino pun sada' nogu sakarang macam sa barapa' nogu.

Harapanku paling magayuh da masa timoon ti semogalah um ulun-ulun manusia majadi ulun yang mabalut ulun mabalut um buli maiyou panjang umur um sabap kalau kalau asyik oni' miparang manu miyual manu mana ada mana ada' katanangan guang jadi' haraplah iro mamahami'lah antara yombo-yombo' yombo oni' nunu nga bangsa' oni'.

Oku balajar da bahasa Bisaya ti antad da indu jangan yamaku gayanyo oku morongou disiro bagayad da walai jadi oku pun bagayad nini bagayad nini.

Kalau bangsa tumbuan ti minggu titi nakitoku da sasakut sama ada um sangup um lolobu aru nini ladu.

um Yang iti pasal budaya-budaya tokou ti um yang yang salalu mapakai tokou kalau macam aru nunu-nunu berlaku um budaya tulung-manulung ti bakarjasama kalau aru yang program-program santiasa manaak da info um mamara tokou aru aru iti jadi mongoi jadi karjasama no mimang ino budaya yang tokou um bangsa tokou mimang orang sukung lah macam ok sabab sama-sama mau ma-mang-mangaal da korojo.

Permainan anak da komuniti jami ti kadang-kadang mobit da antad da is sekolah bah da iskul jadi nunu yang napaira da cigu da iskul no bila iro mimpun da muli da walai-walai iro iro bamain semula inolah kuo mapakai yang manyababkan iro kuo sanang guanglah bila makapiyuma da rumo do mialu mana macam-macamlah.

um da minggu titi yang nakitoku sagumau um sagumau ri makausok makausok makabunga' atau pun makabunga' um ino lah yang nakitoku da minggu ti sagumau yang makausok.

Macam oku ti korojo ku sakarang ti yang mapakai ku iti nio korojo-korojo biasa kampung um badagang-dagang jadi sambil-sambil ikau rehat ikau sambil-sambil makalap nini da rejiki jadi daripada mambuang masa sada buat um ok ni' tokou badagang-dagang takiak-takiaklah jadi sambil-sambil tino buli nini mambantu da tatuoma tokou mudah mancari rejiki tokou pun isa kaputusan mungkin inilah.

Oku ti makapakai da kolod da korojo yang malosu samalura umos bah kalau korojo no malasu isa samalura umos ia nini makasisiat da inan tokou umaan inan tokou so barati um korojo um nu ti misin rumput um ma-mamutung da babalik lah jadi kalau kalau korojo toroti isa sampai satangah jam manu umos bakucuran samalura.

Kalau da pogun jami' um gaya' tu ulun totuo mangira' atau sumapak da anak momoluk disiro ti mogilo da carita'. Jadi' carita' siro ti mapakailah da ulun momulok macam-macam carita'.

Kalau da da da kampung mogilo tumbu-tumbuhan ti barang bunga-bungaan barang sesakut torono um aru <coughs> mokito nini moko mokousak da minggu titi.

Antara makanan-makanan sa' sihat yang baru-baru' ti atau pun yang sapatutnyo isa' tokou akanun da masa-masa tartantu'lah sabagai cuntuh um makanannyo senang hidang yang maggie maggie makanan yang sa' sihat tapi walau macam mana pun maggie ti mogilo paminat -paminatnyo jadi' bagiku maggie ti buli akanun tapi' sakurang-kurangnyo janganlah ari-ari kalau dua minggu' sakali atau saminggu' sakali' padaku buli bulilah yang koduo burger iti pun di antara makanan yang sa' sihat yang sapatutnyo tokou hindari' tapi iti pun mogilo nini' paminat-paminat burger ti jadi' kalau buli makan disiyo no jangan ari'-ari' um salain daripada ino poyo hotdog hotdog no pun di antara makanan yang sa' sihat karana' makanan titino sudah mala sudah diproses dan ada pangawet jadi' kalau buli janganlah itaak makanan torono da anak-anak biarlah iro makan da makanan yang sada' pangawet ok.

Iti kalau um pata' panghijrahan ti kalau um da nagara' tokou ti biasa'nyo um kuolah macam tokou bahizrah um ulun yang aru kuo susah mongoi da sanang nagara'-nagara' kuo pun aru mongoi da nagara' tokou jadi' macam manulah pang panghijrahan no.

um mogilo kuo benda-benda kreatif hiasan yang aru dijoki nu iti hiasan sarung mamadi' hiasan ulu mamadi' um de da walai pun aru nini hiasan da barang biding-biding pintu no alan da hiasanlah jadi ino maparas antangan ogu.

Kalau aru perniagaan mau oku ti da ulu-ulun jami ti um samada um kadai runcit jadi kadai runcit ti aru nini keuntungan aru nini paidah-paidah lain um malap nin mangalap da ulun bokorojo jadi nabuka um yanan bokorojo da anak-anak momulok.

Biasanya kalau macam tokou ti kan um mangimat atau da berjimat cermat da duit ti um berhati-hatilah tokou babalanja sabab kalau tokou maya da guang no mimanglah tokou ti babalanja ni' jadi cara untuk mangimat tokou da duit ti sabalum tokou nunu kana pikir dululah nunu guna tokou da duit ri supaya um duit keluarga ti isa isa mailang manu-manu boh jadi kena berjimat cermat.

um Program radio tampatan mapakai ku ino nio gayad-gayad ombo um gayad-gayad pasal kuo bertani um bercucuk tanam um sukan-sukan raayat um pembangunan mana-manalah dan abar-abar kuo nini lah abar-abar biasalah manu.

um Upin dan Ipin Usop Sontorian.

Makanan kaliuranku ti um ngarannyo ampap basung jadi' cara monyo monyodio ti maggansak ti molosu' um paling panting aru basung aru da rampah-rampah um sapak dis sakali mangansak.

um kalau muzik ti oku suka yang um slowly slow misin kanyu macam mujik yang santai-santai ikau buli um mindamu buli bisaya tokou ti um maka kuo da guang ba jadi isa mau muzik yang sa maru-aru rancak mitoku lebih kepada mujik slow um ino maparas

Yaa dalam sapanjang ingatankulah isada nini pariyama jami berubah dalam komburo ngotoun ni um sam samada dalam limongo taun atau opodngo taun jadi adapun pariyama tokou tatiti kangku ri jawapanku mimang lakat sama kalau iyo rumasam um iyo akan rumasam mungkin dua tiga hari kalau iyo sada nugu rasamnyo kadang-kadang dalam seminggu parnah ninilah um agak karau la kalu mototuo karau um dalam dalam tolungo minggu la sabulan sada rasam tapi salapas tatiti no bila rasam tinumbut balik nalik nugu iyo balik nugu pariyamanyo cam manu sa nini sada no ugahlah sada yang bilang musim karau no bebulan-bulan sada oku ti parasan rasamnyo sada nini mabuwailah cuma rasamnyo salalu um dalam sabulan ti tiga ampat minggu tiga minggu ada rasam rasamnya tapi ino no rasamnya lain ka bilang sehari miki bijurut dua hari rasam olodnyo macam manulah

Oku makapakai da carita' kabilangan budaya jami' kuo carita'-carita' laid carcarita -carita' mututo laid um tingkuro gaya' iro maiyau da masa parang kuo parang Jipun mututuo laid rori mimamg iro sangsara' lah da musim pamarintahan Jipun jadi bila iro makakuo bila iro bagayad ii tagap kinongouon

Setakat itu kalau macam um mamakai da teknologi ti um sama ni' umurnyo tua kah mudah kah sama oni' mamakai da teknologi yang sakarangy ada ti isada nini berbeza -bezanyo sabab kalau yang panggunaan macam teknologi ti sada yang kui sama ni' mana umur momulok tatuo sama ni' manggunakan.

Antara program kabajikan yang maponggor da karajaan jami ti da Malaysia diantaranyo ialah jabatan kebajikan masyarakat ino mimang dikelolakan oleh kerajaan kedua MARA um MARA ti pun buli mambantu da um komuniti-komuniti yang tertentu seperti um untuk ulun molos barniaga ataupun buli anak-anak baiskul buli di-ditaja oleh MARA um ini di antara ino la di antaranyo yang paling kuo lah maponggor da karajaan tokou makasi.

Magimpanau jangan keluargalah mana-mana ni yanan nyo yang um tagap-tagap da ngoyon no kan macam nini da luar nagara no maru lah nagaranyo yang kui salamat da ngoyon no.

um Biasanyo um kalau manambah nilai da karidit aru nini iyo pakai online sabab muda kalau emergensi buli online tapi kalau sudah talanjur ikau mugad da salura aru nini pakai um mamayar da cash da kadai tapi biasanyo kalau karidit atau mamayar da talipun bimbit ti online oni sakarang mudah korojo sakarang ti buli mamayar online sada masalah.

um Pariama' yang natutunanku da negara' jami' ti aru musim karau aru pariama' karau aru rumasam oni' jadi' pariama' titi monongnyo untuk guna' mututuo laid biti untuk iro mantanum da ilod um tumurun da laut manu mongoi da laut um jadi' pariama' ni antangan do kalau isa mongontong pariama' kabun kuo tanaman no isa majadi manu.

Kalau buli yang pasal um baguru ti kamahiran ti um mau yang macam kamahiran um mambaca Al-Quran um itu sabab ino yang sakarang ni parlu lah mang untuk da umur tokou ti sabab tokou ti kalau sada kuo kamahiran torono matatak bagu majaat jadi lan majaat untuk kabaikan diri sandiri bagus lagi amalan-amalan macam manu tokou balajar um.

Di antara pesta atau perayaan magayuh um di jami ti hari rayalah sambutan hari raya Aidil Fitri um ino di antara sambutan yang paling magayuh sambutan hari raya Aidil Adha kurang kurang magayuh sebap ino lebih kepada ada lagi suku-suku bangsa yang wokon yang menyambutnyo lebih magayuh. Tapi bagi jami kerana okoi ti Bisaya yang Islam perayaan makalu ino nio hari raya Aidil Fitri jaan Hari Raya Aidil Adha um duo-duo no okoi menyambutnyo dengan riang gembira dan dengan penuh kanyu da ulun rasa gembira untuk menyambut da perayaan tatino.

Ngaran bintang ti aru ningawan ku nio monongnyo tapi' aru nini' bintang um belat makangaran da buruj belatik belatik aru nagandamanku tapi' wokon ri ningawanku nio.

Oku ti paranah nini' oku um mantanum da ilod um kalau sasakut no sama ada da sangup aru nini' lolobu' um kangkung pun aru nini' tinanumku.

oku da iskul ri da mulanyo mata palajaran mapakaiku nio Geografi, Sejarah, Sains. Salalu um macam Sejarah ino nio, sajarah-sajarah laid, Geografi macam mana da ilmu alam um kalau sains ino nini' ilmu yang barlaku da tantang parkara-parkara habitat sains.

um Yang ti sistem sukungan ti sosial [ti] sinodio karajaan ti mimang macam-macam arulah tarpulang tokou oni mangaya' miyanan miso oyoon sabap um karajaan ti aru um nini' um manaak da barang um modal um ino salah satu daripada sukungan sosiallah um sinodio da karajaan untuk tokou lebih mamaju'kan hidup tokou ti.

Agak molosu'lah mamulai' da parniagaan da nagara' jami' da Malaysia ti apa yang penting ikou um mangalap da la atau pun mamohon da lesen baniaga' antad da Majlis Daerah kemudian ikou kalau ikou mau' makalu lagi ikou mangaal da lesen parniagaan atau pun lesen kontrikta sandiri' um dan barulah ikou bulilah ikou mamulai' parniagaan dan dengan tatino parniagaan mu no sah atau pun buli diterima' oleh nagara' um ino diantaranyo caranyolah yang penting ikou mangalap da lesen parniagaan antad da Majlis Daerah baru' ikou buli mamulakan parniagaan.

Iti kasiatan kuo makawatir ti paling paling magayuh ti gaut panyakit gaut um salain tino panyakit jantung kencing manis aru nini buah pinggang um tapi kalau gaut ti rata-rata.

Talipun bimbit tih monongnyo masaruk isa malap da iap lah tapi mongontong da kaadaanlah aru nini jangka tokou tih mamakai aru jangkanyo tatakun tokou tapi sakarang tih talipun bimbit tih iyo kaparluanlah kalau sada talipun bimbit um isa tokou makarongou lambat bah tokou makarongou da abar abar da sodu masodu mosomok pun iti nini lakat talipun bimbit tih koyo makapatai kandu da ulun.

Pariama' dadau no macam malasu' boh tapi kodondom majaat boh kamu awai awan ri suwai macam mau' mau' rumasam mandung-mandung tapi sakarang ti macam um bayap poyo nogu adau no macam tarang alhamdulillah tarang um cuaca' ok daa da kawasan tokou sakarang ti.

Oku ti mapakaiku da um muzik-muzik jadi kalau malap baguru' oku da alat muzik baguru' oku da kulintangan um kuo tino sebap kulintangan ti warisan tradisi kalau sa' baguru' um da dapan kandila' iyo pandai molosod.

um berkaitan dengan mapakai da um rumo-rumo yang rapat sama ada wanu atau sawu do um diantaranyo masuaka'lah diantaranyo masuaka' dan isa lokek dengan sedekah-sedekah senyum dan sebagainya um ino yang mapakaikulah um jadi maksudnyo yombo pun tokou kalau masuaka' da ulun um mabianggat um mustahil ogu ulun benci da tokou kan mungkin inolah sikap-sikap yang nunu oni sifat-sifat yang terbaik lah yang mapakaiku da rumo-rumo sama ada da wanunyo atau sawunyo masuaka' dan mabianggat.

um Makanan-makanan siat jangan makasiat ti magilo monongnyo seperti uwa-uwaan uwa-uwaan ino lah kamudian um manu nini sas um sasakut sasakut intaid ro no ambuyat pun aru nini lah um untuk tenaga intaid jaan ambuyat ti untuk tenaga bah ti untuk supaya tokou maigag bakorojo mampanau tokou maigag um ino lah gunanyo koyo koyo barang sasakut uwa ro no ino magilo vitamin C vitamin D manu magilo lah.

Oku setuju pasal kalau da masalau no bosino baru manguji nogu balum tau nogu iro makajadi kalau umpama da kuonyo kandu kurung madi kalau asahan mapandai tumarum jadi biarlah antad da maranik da kuo tino setuju oku.

Bah kuo tumbuhan yang nut inusahaku nantanum kuolah ilod ilod gandum inolah yang no ilod ti biasanyo bokotollah kalau sudah iyo makauwa' manu gandum manu ninilah upuwon oni uwa'nyo kalau gandum oni'.

Mongoi da laut, mongoi da tasik ataupun bowong ti intangan nini la nunu kagunaan tokou kalau ikau mongoi da laut kalau lainka sakadar mongoi padiu oni bagus bagus janganlah sabab kadang-kadang laut ti umbaknyo um koyo umbak no madaras manu nini jaan tasik ataupun bowong bowong tinkalau satakat ikau madiu pun skarang ti marbahaya maka buayu dan sebagainya tapi kalau ikau mongoi da laut mongoi pagapun aru bot ayaon mu aru jikit kasalamatan pakayun mu sada masalah um manu nini da tasik jangan bowong um kalau tantu maya ko da bot ataupun gubang um kamudian mangaal ko da aru pakaian mukasalamatan mu dan sabagainya InshaAllah sada masalah macam manu lah jangan mongoi gau'-gau' mongoi padiu dan sabagainya mungkin ino akan manimbulkan masalah molosod dan sabagainya.

Oku kalau panyakit ti aru yananku muwot um aru kainsanku muwot um sabap iyo bokorojo majadi da medical assistant tapi kalau lain da panyakit hospital um muwotku da indu' yama' sabap siro tau' tau' nini' um kuo panyakit-panyakit sama da um mistik-mistik ti.

Monongnyo ujian iskul untuk anak ranik ti ti isa mogilo da berbontuk nunu ngarannyo ti um ilmiahlah tapi mogilo da pamainan dalam bamain no um sino kadang-kadang anak rono isa iro makatutun um sino iro makalap da pandidikan pandidikan um untuk ma majadi ulun ba baidup majadi ulun mabalutlah.

Oku kalau mapajalan da sakaian ti pandai ku um karita um basikal motosikal um aru nini sakaian da parau' um parau' ti parau' nini lah.

Pada ku ujan-ujian iskul jaan mata palajaran untuk anak- anak ranik ti mabalut sabab tokou mau nini mapandai satakat bio sampai bio pambalajaran ti barkasan di siro kalau tokou sada sama sakali manguji di siro tokou macam mapandai sama ada anak-anak murid ti makalap ka isa da ilmu yang di yang napaturun tokou di siro jadi macam mana pun um ujian-ujian torono mestilah ujian yang um menyamai standard kepada kepada seluruh negara um isa nio buli da skula-skula yang mangaal da ujianyo yang um molin ada juga ada yang ujian sanang jadi ino isa standard iyo kalau buli sama standard nini um kalau soalan iyo mesti digubal lah ataupun da alun ulun-ulun tertentu ulun ulun-ulun yang profesional jadi soalan tatino um diperbanyakkan igilo dan kamudian nipatud da skula-skula mangaal da ujian um pada ku ujian sakali lah iyo ti ujian UPSR skali pada taun anam lebih ba um mungkin ino dapat menilai da pancapaian anak-anak tokou.

Aru kadang-kadang um progrim kabajikan ti baisanyo um mongoi da walai-walai mangatud da bantuan um biasa macam manulah manaak da bantuan melawat- lawat da ulun sakit lebih mongontong da ulun-ulun susah kalau macam progrim kabajikan ti.

um Bagian yang majadi da sampungot korojo ti monongnyo kuo maka kacau maka kacau da ino nio isa ogu tokou makalap ogu bakorojo monong-monong da korojonon tokou no maka sampungot maka kacau ino na.

Oku kalau panggung wayang ti masaruk oku mongoi da One Borneo sino makapanggung wayang kalau dalaid ri da KK daa Kampung Air um sino aru panggung wayang.